Ny micro-ondes anisan'ny vilagny reky fandrahoagna sakafo de ampesegna vilagny manify, manifinify zegny vilagny ampesaina amin'azy de izy amize ô maharitra iray minitra eo ny farany faha elany ary ilegny ny température asa hoe mille degrés no ilaiko de izy amize hoe potseriko le bouton mampandeha agnazy zany hoe tapitra ialay iray minitra de misy sonnerie magneno hoe, to de esorina amize izy fa lasa mivadik zavatra hafa raha ôhatra ambela ela.